﻿Wuti, raa, khijj, fuɗɗi, valthi Maha, masir, Lhalha, Kusiya, juɓɓ bow wut, <noise> bow raa, bow Khijji, bow fuɗɗi, bow Valthi, bow maha, bow masir, bow ltha-ha, bow kusiya, "Juɓɓum – wuti" Juɓɓun fuɗi be'e, Juɓɓun wuti Juɓɓun fuɗɗi, VaLthi, maha masir LthaLtha, kusiya, Juɓɓ fuɗi. <hesitation> Juɓɓun fuɗɗi be-e, Juɓɓun wuti raa khijji, fuɗɗi, VaLthi, maha masir, Lhalha, kusiya, Juɓɓ. Juɓɓun Valthi, Juɓɓun wuti, raa Khijji, <hesitation> fuɗi, Valthi, maha, masir LhaLha, kusiya Juɓɓ, Juɓɓun- <hesitation> Vath maha maha.